Firigo nga ké bé sirono ké ni ya na dji moulou ndébéri na galassini ndébéri, yigandé ganagna makha angata moula ga bono a na ro frigo nokho ηa nokhou bé ga moulono, diankhalalou ηéye a layi i sou roono frigo nokho nokhou bé ga moulone kou do a ni tanga i na wassé mottini.